Agny Angletera ndraika, de zare koà de kolonsaignanzare longany zareo mbola miaigna amin'ny fitondrana ampanjaka, mbôla mifehy aminjare akagny, mbôla manjaka agny zô. De zare koà karazagna olona tià misotro dite, misy literatiora koà amizareo akagny, zany ndraiky koà zany mampiavaka anjareo Anglisy.